که چیري یو انسان د بل انسان د وجود په یو برخه ژوندی پاته کیږي، دا خو صحيح کار دی، خو دلته ځیني مذهبي ممانیتونه شاید وي چې په هغه اړه زه معلومات نه لرم. د انسانانو د اورګانونو تبادلې یو تور بازار هم را منځ ته کړی دی چې د غریبو هیوادونو د خلکو څخه دغه اورګانونه په زور یا پیسو رانیول کیږي او وروسته په پیسه داره هیوادو کي خرڅیږي.